نوع الموسيقى المفظلة هي <hesitation> هي الموسيقى العربية التقليدية، أحب الأغاني القديمة والألحان الجميلة اللي تحمل قصص وعواطف، كنت أستمتع وأنا أستمع للأغاني الهادية مثل موسيقى الجاز أو الموسيقى التقليدية، خاصة لما أحتاج إني أجلس لحالي أو أدرس.